Ah Taarihi ɗum belɗum ɗum boɗɗum bo masin History waawi hokkata moƴƴi e ɓe waɗtudee, ɓe waawataa faami noyiɗɗo e nder laawol. E ɗum woodi firtiimaaji moƴƴi ngam yeeyii laawol e soodun faa, hay ɓe waawataa ko aadee e ɓe waɗtude ngal noyiɗɗo. Ko tawa moƴƴi e history ngam tawti caɗeele e laawol fuɗɗi.